Los alifantis vivin en bandus familiaris, possimenti las hembras, que "s'avian" comu una verdaera familia. "Se protegin" las unas alas otras, crían juntas las crías i pegan un hipíu quandu ai anguna amenaza. Esta horma de vida en grupu les da mucha segurança i, amás, las crías deprendin por osservancia. Las hembras más viejinas guían el bandu porque se recuerdan de caminus viejus i sabin ondi ai agua o comía, que hazi falta aziamenti en tiempus secus. Si vivieran solus, sobrevivían a trancas i barrancas. Por essu, el bandu les ajunta i les da ventajas realis.